که څه هم تاسو نشئ کولی په خپل ژوند کې هره پیښه کنټرول کړئ، تاسو کولی شئ د خپلو انتخابونو او کړنو له لارې خپل راتلونکی د پام وړ اغیزمن کړئ. دا پدې مانا ده چې تاسو کولی شئ داسې پریکړې وکړئ چې ستاسو په لاره او ستاسو د ژوند په ټولیز لوري اغیزه وکړي، که څه هم بهرني عوامل به تل رول ولوبوي.